मिर व्यक्तिगत विचार से मय दुने मे पैसा खर्च कर सकत हौ । अनुभव के ताँहि और मय भौतिक वस्तु खरिदन के ताँहि दुनेम पैसा खर्च करसकत हौ । पर जरूरी कौन हए, कौन सो समान जरूरी हए, जरूरीके आधारमे मय खर्च करसकत हौ ।जइसी कि पढन ताँहि अनवेषण के ताँहि, ज्ञानगुन के ताँहि मय अपन व्यक्तिगत अनुभव बढन के ताँहि पैसा खर्च करसकत हौ । तव मय ऐसि करके मय भौतिक समानके ताँहि फिर पैसा खर्च करसकत हौ । जसी कि मय कोइ सरसमान लानके या मतलब कोइ चिज कहु जानके ताँहि फिर मय पैसा खर्च कर सकत हौ । मिर विचारमे का लागत हए कि कोइ मनै अपन अनुभवके ताँहि त कोइ मनै अपन भौतिक समान मे खर्च करत हए । भौतिक समान कहनसे कपडा किन्नो, कोइ कोइ समान सजावटके ताँहि करत हए त कोइ आदमी अपन जिवन शैली परिवर्तनके ताँहि पैसा खर्च करत हए । कोइ विभिन्न किसिमको अनबेषण के ताहि पैसा खर्च कर सकता हए तहिक मारे दुनो मे पैसा खर्च करत हए ।